Hahaɗin munda dadʒovka, kagha na mog thunana tumog vayal tinaha. Vita nzagha udʒinha galuka tutsratala, udʒinha magantaku tina vaya, maganta kun tina vaya, magantakun tina vaya, awa maga taya vaya awa maga taya vaya awa maga tana awa maga tana agol tukor ndudʒinha. To undʒinha hagu inɗuko, mamla udʒinha hifhia han gulengna, inɗuku udʒinhana ngu tsu ratal tudʒinha. To lumog vayal ndʒuko to vanana kenana agha kuʒa kujʒa alan boko haram tundo, nana rarga uʒagha dan giwa mubi nana rarga dʒagha da giva adamawa nana an farwa, agha nayin kan tungha aghdina. To agha bobe bobul tuhuwa kana ana nana kon dʒaghe dʒaghi da muhga ana na koro a’a hanbi dala tatau kada unde chibulo, kagnana ko mbata na chibul tundra taghan dʒutan mayana dara na dʒil taghauvahaɗ jeb da mog thima uvahi. To ana vayu kana, ko vahan noghna kana haha ragaɗuk su kwaghantak suni. To kwiʒata undha sukwaghan amtak nana, udʒin hane tu mbomb tundo, hahan thov tunduwo, kog nakanye ghalakayingana, kag nayin gulenye nchel ngaghun, dole nayin ma jebim damtak na buni, da chuɓa ngita maya na napaptani, haɗ dalilin nda da dʒuhuratayin da chubu nyita mayi. To tudʒuk naviyal muna. To kag ndʒuk nguna magata tunughka navana. To vita dʒaghal da kor ghwata na na inaha tumogogul na na gir gir gir ndʒuk ngane, magata tanala, magata tanala, maga ta tanala, magata tanala. Toh agha ndʒuka agh dina na kana agha kabula, agha kabila kada gir, gir, gir gira luwa mundo, magal tana, magal tana, magal tana, magal tana, magal tana maga tana. kyagabul ndʒuk nganuna haɗa maguku. To na tagha sudokna tunghka na, bughataɗ tudʒinhana shikefe kagiya umbawa jef damog tana thunana udʒin, hahaɗ inava ina hiɗikana da dʒov kun da mulawu ta, vita safsakuna ina, inavayana vita maga magamakuna dadʒov kune, kayayin kwaranta tudʒinhana gushifta mudʒina daɗiya kana hkna hange, to safsa hanya kanana, ko mbata nuwe dʒava hangna ngulma nahanye da suku tinanda daʒutahan ndech buna ei nayin bewo. To vita ndʒa ghal mog tina vayana ana funka tunda ghamdiya ko mbatane tsukwata funka tana ankene funka tana ansuɗoko, kagolo tumog vayal, to analan nasar na tumugh kana kaghune sufin damula wuto kaghune sufin damula wuto kaghune sufin damulawute vita mulawu mulayina d dʒov kun tina voya win kaga hange, ana nana tuvul tinaʒa, nana tuval tukwabo, nana tuvul. Suɗaghuva, ana gulenye, ana vulanta tudʒinha ta karmasaina tina vulantana tukagh tina. To gir, gir, gira haha ngana had inunda kol tu maguku. To vita dʒaghal damog tina vaya kana, ha gwaɗ kduku wo, gwaɗna haɗ kɗuk na sam samawo, ana maga tanal ankene, magal tuna ansuɗok. To ke mbata mog keghal kanana, dasum bul tagwaɗa melhuni, ne gwa kdul dasun tu gwaɗu melha, vita kwara kwara melha tugwaɗo, gwaɗerhabew korku gol nda melhau, vita kwara kwara melha gwaɗo, a ndulnagagh, gwaɗarhabew, yayinye udʒinhunda an tsara buni, kagh wayakawo win gol tukor ndundo, to kaghununda tsurata ngana gulenye nuwe inunda sunakun udʒine, haɗ ina sunal ko talau. Ana kovul nuwe inunda sunaku udʒine haɗ inunda sunal ko talau. Ei naba thatha luwa kambumi, nuwe inunda puɗata, ha, inunda puɗatu. To ana vana tunugh ka tukori kanana, amawafgwa tughange, mbawa dʒagha amawabat luwa mun, mbawa dʒgha amawaba tuluwa munye, amawa chuhura tewa tala gwaɗa gor, gar, gra. Inahunda tumogule kowa tadʒugut dadamunyin, kowa tu magu timunda tumogch. Tala dadamun indini tumogch, tala dadamun suna tun ndunda ɗughana, ɗughananka tala dadamun sunata. ɗughan kawo tala dadamun sunata. To amma vana kana na gha yesuna tina, kowana gha yesuna tina, kowana gha yesuna tina. To dagaftagach kana ko maga.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 Eh gwaɗyakwa taɗa njaddo eh dabowa bellowa jahawa, asta andrawuse, plilmo yakubu sa classa talayin nda hahanna duk galuk na tewa talal. To korul ndu dʒinh ngana awa maga, wamaga, vta gu ngigu mak kawana ana hidike unda sun tu dʒuwa nʒuk. Ana inasha yin ana kana, kadok keghe nda gwaɗekwach kana re, ko ndawache sora lahaya subuk tubgha naputa hadinunda amduya han ngu. Kyalma maku ɗafa da mewin na thamta bawndiyu, tabgha na putala. To koral nda nahaghe hahau sunu awa magu ulʒine hahansunu. To vita vana na kana na, vita korul gwad nda nahagha hahan sunu. Korul gwaɗ nda nahaghe hahang sunu. Mbɗava mbɗa zammane mbɗava mbɗa zammane, zaman nan zamana chuhura puta bewo, zammar chuhura nguɗu bewo, zammana chuhura jeb da nubew kowana inunda da mulun te to mogche kowana muda da mugchi thuna ndeche tmogche, hasunu to vita kora koral tina vaya kanana da sng. Udʒinaɗ kanana alfanga avlaɗa yanʒu lahaya bugha tan bughai dan makaranta, lakaya gulenge ana hasha lahana kana mahga lahan ngyagwungyagwu huɗik hiɗikana hasha han mahga. Vita muwmula dadamuiye gna da bugha tantin tnaham, vita miuhib dadamum gidenwo, to neche suma jandunda moguch nda nahang. Haɗnunda tu mog undu kghanyinuwo she kalkala ndʒuɗin. tunape ka ndʒuka ka ha duniya ɗakana na riga riga gwayuta, riga rga tata gabaɗaya. Ko nuwe korka ndundo hasunu. To ana ndʒuldakanana lunghkana ghwanga ɓuɗ hasga hknamsaka hinana kire. To hin guenye an kirna hknamsaka, hinan kire. To agha kirtana kakɗa kana ana keɗa ghalame ksal tndurayana vaghna hadasukwaghu agha ndrana sasakana. Guɗa hin nashanu saka puɗun kuware, ko puɗulfange ko puɗhutafe gahankana ndurare. To gwaba magamaga dadamun da ksul ndura ngane. To daksul ndura nana dadamuye davul lada mund buna hadaduna taval tina mundu kome munda tu mogulna tu mog kabga dadamunka buna mog kabga undukaw.